سپورت یا ورزشونه لکه ساکر یا فوتبال، ولیبال، باسکتبال، کرکت، ا، پلواني، ا، وزلوبې، ا، م، بوکس، تیکواندو، کانفو، ا، او داسې نورې.